Los sus abitantis eran imunis al huegu i forjavan las sus armas con lava. Un día destus, el volcán esmençó a enfriar-si, amenazandu las sus casas. La princessa Arla, qu'era una mochacha mu nuevina, emprencipió un viagi p'alcuentral el huegu perdíu huera'l reinu por mé dun tragi especial que le premiti salil del volcán sin endañal-si colas templaturas del mundu d'ahuera.